La xéna jná u kuro’ e ma re ti e re guýýna ma re ti e <hesitation> e re jmá’n e re güyyna e jö e re guýýna e a exa lɇ kiaa e jia’ jmýý e jia’ kuu’ jia eena e jia’ lɇ kiáá e jia’ ka tɇɇna dsín dse ty ga dsín e re jmán köö i o re jmán köö jïï tuu’ la’ xin jïi e tyna jmán, la nɇ ‘nɇ´’ e tɇna dsin jná ga la köö uɇɇ e lyna e tɇɇna dsin dxó.